Edung oha bom edam oh. Momo yin khezam apiri hezam, dimoka echen ozuma. apiri kho oghom. agha bii shit ajohi bishit ahoma ekpon, agha assii azoha bom ffo fa aka gha aghe abuwa. Akwu azeh esha. ada deb ntonghi. adeb abu bughi. adeb iyimi. adeb ah ekpo ntem sa anima arongha bii amba asima wona atok ting. Before akwu piri, edung tingha eke. ffa e. Ana duhe che bii kpom kpom kpom adudughi bishit abohi aghe onong onong kha ogbang gbang. Aka bohi bishit akwa hum ntoghi soh. Ahuhumi ntongha bishit azima rabha edibihi, arabhe edibhi ndoma mah ebar ayeri vaa poh. oyok nwa kwi soha ochatok foh, oyok nwa kwi-khoham ana ewot achi maa adohb. achatok khe. amadok mando kha achi eh. dogha ochatok for iffa ada cho chi odammo. Onong odok okwop ha obi eh, haba ochatok nyaa okah odama o? Ffor damo mando o?Adobha edung cho maa adob. Akema anang kwanong kwo, akema anang agba naka ka, akema anang aka, akama anang vokah por bishit. mando wo kwo mono dugha edung cha bom e. edung cha bom khe adudu oduk, aka dobha e. khe dami nkure e. Arabhe edidibhe cha edamo dam achi maa adohb.